Tsia. Tsy maintsy mijaly ianao vao mahita fahasambarana, satria an, manana tanjona ianao ary tsy maintsy be fihafiana, be fandeferana ary be fikirizana vao tojo amin'ny fahasambarana.